skólakrakkar víða í Bandaríkjunum gengu út úr kennslustofum til að krefjast þess að reglur um byssueign verði hertar gengið var út á sama tíma dagsins og skotárás var gerð í skólanum í flórida fyrir um mánuði þar sem sautján nemendur dóu lög og reglur um byssueign eru mjög oft til umræðu í Bandaríkjunum

er auðvelt að kaupa sér byssu þar og margir segja að það sé helsta ástæða þess að oft eru gerðar skotárásir í Bandaríkjunum þess vegna er þess krafist að lögum verði breytt þannig það verði erfiðara að komast yfir skotvopn fjórar tíu ára stelpur í Austurbæjarskóla sýndu nemendum í Bandaríkjunum stuðning með því að mótmæla

fyrir utan bandaríska sendiráðið í Reykjavík í Bandaríkjunum og krökkum virðingu og við erum að sýna að sýna þeim samstöðu

er hægt að búa í öruggu landi þar sem þurfa ekki að vera byssur hvernig datt ykkur þetta í hug okkur datt þetta í hug þegar við heyrðum að reyna að breyta þessu haldiði að þetta skili einhverju við vonum það hvað geturðu sagt mér um þennan bol

byssa og

stíll tvö þúsund og átján árleg hönnunarkeppni ungs fólks í félagsmiðstöðvum á öllu landinu var haldin um helgina keppt var í hárgreiðslu förðun og fatahönnun fór keppnin fram í íþróttahúsinu Digranesi í Kópavogi þemað í ár var drag en ungmennaráð Samfés ákveður hvert þemað er hverju sinni viðburðurinn var ætlaður allri fjölskyldunni og þar mátti sjá hönnuði framtíðarinnar stíll var haldinn í fyrsta skipti árið tvö þúsund í íþróttahúsinu Digranesi markmiðið er að hvetja unglinga til listsköpunar og gefa þeim tækifæri til að vera frumlegir og skapandi á stíl fá

að koma hugmyndum sínum á framfæri utan félagsmiðstöðvanna og vekja þannig athygli á sinni sköpun þar kynnast þau líka fleirum sem hafa áhuga á sama sviði þemað í ár var drag og það er vanalega karlmaður sem klæðir sig upp sem kona og málar sig rosalega dramatískt en í ár ákváðum við að hafa okkar módel stelpu og erum að styðja kynjajafnrétti með því undirbúningurinn var mjög erfiður en samt skemmtilegur í leiðinni við vorum lengi eftir skóla og vorum alltaf um helgar að sauma og föndra en þetta var samt mjög skemmtilegt skemmtilegast við keppni myndi ég segja að væri samveran að umgangast þessar skemmtilegu stelpur var

líka bara allar góðu stundirnar sem við bjuggum til og upplifðum í þessu ferli við lærðum margt og mikið en eitt af því mikilvægasta myndi ég segja

við getum allt sem

tími skilar árangri það tekur allt sinn tíma en þetta er allt sem þú ætlar þér eins og ég segi ný treyja fyrir íslenska karlalandsliðið

heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar var sýnd í fyrsta sinn á fimmtudaginn fyrirtækið hannar og framleiðir treyjuna og hennar var beðið með miklum spenningi hefur verið einn helsti stuðningsaðili k s í í mörg ár eða allt frá árinu tvö þúsund og tvö Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands fékk fyrsta búninginn og hann sagði að það skipti samt mestu máli hver klæddist treyjunni ítalski Filippo hannaði nýja búninginn og hönnunin vísar í náttúru landsins eld ís hraun og vatn þann ellefta maí kemur í ljós hvaða tuttugu og þrír leikmenn fara fyrir hönd Íslands til Rússlands í sumar síðasti vináttuleikur Íslands fyrir mótið stóra verður á móti Gana á Laugardalsvelli

sjöunda júní en fyrsti leikur Íslands á h m er sextánda júní í síðustu viku var haldinn símalaus dagur í Garðaskóla unglingunum leist misvel á hugmyndina en segja flest að þetta hafi verið spennandi tilraun þau töluðu meira saman en venjulega og notuðu frímínúturnar í ýmislegt sem þau voru ekki vön að gera hvernig leist þér á símalausa daginn ég varð svolítið stressuð af hverju út af því að ég er eiginlega háð símanum fyrst

svo vanur að hafa símann alltaf á sér það hefur

og gaman að tala við fullt af krökkum sem maður er ekki nú fyrir helgi voru liðin sjö ár frá því að það byrjaði stríð í Sýrlandi

jafngamall stríðinu en hann fæddist bara nokkrum vikum eftir að það byrjaði hefur þurft að upplifa hörmungar stríðsins en þegar hann var þriggja ára missti hann framan af vinstri hendinni í sprengjuárás á heimili sínu í

fjölskyldan flúði yfir til Líbanons þegar var fimm ára þar hafa þau komið sér nokkuð vel fyrir og getur farið í skóla þar lærir hann meðal annars arabísku stærðfræði og ensku er í skólanum í Líbanon er ennþá stríð í heimalandinu fyrir um þremur vikum hóf stjórnarher Sýrlands árásir á Austur Ghouta hérað rétt fyrir utan höfuðborgina Damaskus yfir eitt þúsund almennir borgarar hafa fallið í lok síðasta mánaðar var samþykkt vopnahlé á svæðinu en þrátt fyrir það hefur verið barist í austurhluta Ghouta héraðs læknar og margir aðrir hafa nú skrifað opið bréf til Sameinuðu þjóðanna þar eru þjóðir heims hvattar til að hjálpa til við að koma saklausu fólki það var mikið um að vera á Njálsgöturóló á laugardaginn á svokölluðu vinafélag

hélt hátíðina og vildi með henni vekja athygli á slæmu ástandi leikvallarins sem verður bráðum áttatíu ára gamall og er elsti leikvöllur borgarinnar félagið

vill að borgaryfirvöld haldi svæðinu snyrtilegu og geri við leiktækin sem eru orðin frekar lúin þannig að svæðið verði áfram skemmtilegt útivistarsvæði fyrir alla

dans og tónlistaratriði voru á

rapparinn góði úlfurinn meðal þeirra sem hélt uppi stuðinu setti nýverið pizzu á matseðil veitingastaðar síns í Mílanó sem olli miklum deilum íbúar Napólí á Ítalíu eru en þeir segja að áleggið á henni sé ekki rétt svo hún megi ekki heita það á

eru venjulega tómatar mozzarella ostur og basil en nýja útgáfa

er með grófum botni og oregano í stað

eins og við þekkjum hana í dag er upprunnin frá Napólí og því skiljanlegt að málið sé viðkvæmt íbúarnir benda á þá staðreynd að aðferð þeirra við að gera pizzur komst á heimsminjaskrá UNESCO í fyrra þeim finnst heldur ekki að

megi setja aðrar á pítsur og eru margir sammála forseta Íslands í því að ananas eigi ekki heima á fyrstu lotu lauk um helgina í Borgarbókasafninu við Tryggvagötu í Reykjavík

er verkefni sem gengur út það að auka lesskilning

og íslenskukunnáttu barna af erlendum uppruna verkefnið er hugsað fyrir fjölskyldur með börn á aldrinum tveggja til átta ára í tuttugu vikur fara sjálfboðaliðar vikulega í heimsókn til fjölskyldnanna með nýtt og spennandi lesefni í farteskinu og lesa upphátt fyrir börnin eiga að örva lestraráhuga barnanna og efla færni þeirra í íslensku á sunnudaginn komu fjölskyldurnar og sjálfboðaliðarnir saman og gerðu sér glaðan dag í Borgarbókasafninu og börn og sjálfboðaliðar tóku á móti í síðustu viku lést einn fremsti og þekktasti vísindamaður sögunnar svarthol eru staðir í geimnum þar sem þyngdarkrafturinn er svo sterkur að ekkert sleppur burt úr þeim

sýndi að í miðju svarthola er nokkuð sem kallast sérstæða sérstæðan er staður með óendanlegan með öðrum orðum sérstæða inniheldur ótrúlega mikið efni meira efni en sólin á svo litlu og samþjöppuðu svæði að þyngdarkrafturinn verður óendanlegur svarthol eru misstór en stærðin markast af því sem kallast

kemst maður aldrei út aftur en ef maður heldur sig fyrir utan hana er allt í góðu lagi þegar rannsakaði sjóndeild svarthola gerði hann sína mestu

uppgötvun svarthol geta gufað upp hvernig má það vera vísindamenn hafa uppgötvað að geimurinn er fullur af eindum og and sem verða stöðugt til úr engu og hverfa jafnóðum þegar það gerist við svarthola getur önnur fallið í svartholið en hin verður eftir fyrir utan og sleppur burt eindirnar sem falla í svartholið hafa neikvæðan massa en

sleppa burt hafa jákvæðan massa þær eru svona

eins og plús og mínus þessi örlitli en stöðugi straumur af veldur því að svarthol minnka og geta gufað upp þetta fyrirbæri er nefnt

geislun í höfuðið á Stephen Hawking verkfræðingur í bænum á Ítalíu hefur undanfarin ár verið í því er hægt er að rækta ýmislegt til dæmis kál basilíku og jarðarber þessi nýja er kölluð Garður og samanstendur af sex litlum sem líta út eins og regnhlífar og eru á átta metra dýpi hver hvelfing er lýst upp af sólarljósi sem kemur frá yfirborðinu og litlum lömpum það þarf ekki að vökva plönturnar því að sjórinn undir gufar upp þegar plönturnar framleiða súrefni og breytist í vatn sem nýtist þeim það kallast sjálfbærni

þegar hægt er að nýta eitthvað aftur og aftur uppfinningin hefur vakið mikla athygli sérstaklega á svæðum þar sem eru eyðimerkur eða þurrkar en hægt væri að setja gróðurhúsið ofan í sjó með gróðurhúsunum er vonast til að auðvelda stöðuga og sjálfbæra matvælaframleiðslu um allan heim þingmenn úr öllum stjórnmálaflokkum gerðust formlega talsmenn barna á Alþingi þeir undirrituðu yfirlýsingu um að þeir ætli að hafa barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi í sínu starfi til að undirbúa sig sóttu þingmennirnir námskeið þar sem fulltrúar ungmennaráða Barnaheilla UNICEF og umboðsmanns barna kynntu sáttmálann og hvernig hann gæti nýst við að taka ákvarðanir ungmennin lögðu áherslu á að hafa réttindi barna í huga við allar ákvarðanir á Íslandi er félagsskapur ungs fólks á aldrinum þrettán til tuttugu og fimm ára hlutverk ráðsins er að hvetja ungt fólk til þátttöku hafa áhrif á sitt samfélag og berjast fyrir mannréttindum barna við vorum viðstödd í Edinborgarhúsinu á Ísafirði er verið að setja upp stóra sýningu á konungi ljónanna verkið er samstarf

Tónlistarskólans á Ísafirði og leikfélags Menntaskólans á Ísafirði það er búið að vera að seljast upp á nokkrum klukkutímum

ótrúlega vel og mikil aðsókn Pétur Ernir Svavarsson sem leikur aðalhlutverkið er líka formaður leikfélagsins og stýrir sýningunni hann er ekki bara efnilegur leikari heldur er hann líka tónlistarmaður og hlaut aðalverðlaun

hans segist þurfa að passa sig á því að nemendur verði ekki betri en hún þetta var eiginlega alltaf draumur minn að geta sett upp leikrit með stórri hljómsveit og mikilli tónlist fólk á öllum aldri kemur að tónlist sýningarinnar en sú yngsta í

er ellefu ára og sá elsti sjötugur þetta leikararnir hafa ekki bara vakið athygli í heimabyggð tvær leikkonur sýningarinnar þær Katla Vigdís Vernharðsdóttir og Ásrós Helga Guðmundsdóttir eru líka í hljómsveitinni sem sigraði músíktilraunir tvö þúsund og sautján og var valin bjartasta vonin á íslensku tónlistarverðlaununum þá er komið að Krakkasvarinu í síðustu viku skoraði Víðistaðaskóli í

og við sendum þeim spurninguna hvað er skemmtilegast að gera utandyra og hvers vegna og hvers vegna gjörið svo Árný og Daði hafa undanfarna mánuði búið í Kambódíu þar sem þau kynna sér menningu landsins og búa til tónlist

heimsóttu barnaþorp á dögunum og hittu börn sem búa þar þau sátu alveg dolfallin þegar Daði fékk þau til að taka þátt í að búa til tónlist með sér